نعم، ممكن الحياة تصبح أكثر تعجيد مع التجدم في العمر كل ما كبرنا بتواجهنا مسؤوليات أكبر، مثل العمل و الأسرة كمان تزداد التحديات مثل الصحة والجرارات المهمة لكن في نفس الوقت التجارب تعلمنا و تهيئنا للتعامل مع هذه التعجيدات.